Ku ilma piimäldä tahta jäätüst tetäq, sis tulõ tetäq näütüses mahlajäätüst, kohe panõt <hesitation> säänest morssi näütüses. Panõt sükävkülmä määntsegi topsi sisse ja tulõgi mahlajäätüs.